Kan khayyaroni fi alga nadum inda hel allal nas mi zannina walla kan alga annam al bigdar biddakhal fi jaw, bi gayyira kan dauwaral hemu kula bi jiba walla kan jaba dol bar da kula bi jiba da bakhtar alga indi hel allal nas ma mutawakiyin na alla kan yen ta nas zullam hadi jo bi khushun nas kula bagdar ba hawil ba dawisum lehum.